اعتقد ان مقدار التمرين الزي يحتاجه الكلب تحتاج الى حوالي تلاتين دقيقة الى ساعة من التمارين يوميا. يمكن ان تشمل هذه التمارين للمشي القصير، اللعب في الحديقة، او بعض الانشطة داخل المنزل. الكلاب متوسطة تحتاج الى واحد لاتنين ساعة من التمارين.